Este la pahqanik ke nab'anam cha wehchin jaa por ejemplo <hesitation> taq qamama' nkiq'ar ke la naq'ch waakax ke si hat nachaq'aam y nak'uxum incluso naye'em ruu' janaj afresco va na juntz'ip sa ha' y nawuk'am dice ke maas tz'oo' nala' entonces jaa wula ja'ar are' la rooq waakax la rooq waakax muy muy kiroo va porke nriye' kiroo porke nire' maas na'an pensar maas ya ya diske kiroo reh ajaloom porke jare' nre'nam maas q'as ajaloom entonces tanto naq'ach como naq'ach waakax rooq waakax pues are' taqee' janaj taqee' suq k'uxb'al wa'ak nak'uxum reh nriye'em maas fuerza aweh